वर्षाको बारेमा सोज्दाखेरी मुलाई चाइ एकदम रमाइलो महशुस हुदो छ, शान्ति महशुस हुदो छ । हाम्रा वातावरण हुदा छन जसै त्यइ वरीपरीको वातावरणालाई सफा बनाया जसो मुलाइ लाग्दो छ । यै वर्षाले गर्दा यो वर्षा टाइममा आयापछि हामि मान्छेको जिवन नै यल्ले बचायाको हुदो छ । जसै कइलेकाइ वर्षा हुदैन मेग आउदैन त्यतिखेर हामिले लगायाका खेतिपाति सुकिखेर हाम्रा वरपरको वातावरण सब्बै सुख्खा भयाको हुदो छ । जब यो वर्षा हुदो छ यै वर्षाले हाम्रो वातावरणलाई चाइ एउटा नयाँ जिवन दिखेर त्यइलाई हरीयाली अएकदम राम्रो बनाइदियाको पन हुदो छ । यै वर्षाको रे हाम्रो वातावरणको घनिष्ठ सम्बन्ध छ जसो पन मुलाई लाग्दो छ । जब वर्षा हुन्छ जब त्यई वर्षाले चाइ हाम्रो जीवनलाई आनन्दित तुल्याउदो छ । सुक्याका खेती बाणी लाई चाइ अ अझ हरीयाली हुने मौका पन यल्ले दिदो छ । यो वर्षा नभयाका बेला त झिक्कै भोङ्कमरी पन भयाको हामिले सुन्याका छौ । त्यै भैखेर यो वर्षा जो छ यै वर्षाको चाइ हाम्रा वातावरणस‌ंग हामीसंग एकदम राम्णो सम्बन्ध छ जसो लाग्दो छ । यै वर्षाले गर्दा हाम्रा वरीपरी भयाका जीव जन्तु देखी लिएर पानिका मुहान सब्बै कुणालाई चाइ बचाउदो छ । वर्षा एकदम राम्रो हो यल्ले हाम्लाई नयाँ नयाँ अनुभव दिया जसो पन मुलाई लाग्दो छ ।